Tuanze iru mndo furaha le yefuma akatikie imane nimane yafo mshandweishi na furaha welolia kwamanya kwampa dakka hii wei hukeishi kuundusha besa iye nde furaha katika mwilifu besa ngie furaha wakati wa kaundusha wote mani ukaitumia kwa furaha lakini ukaitumia kwa rafie kuumhisa mhh katakiwa utumie kwa furaha mhh kijanaa teari. kijana nale ngemshauri ukwaviomera besa wehiove utailolie wamengidilia tiki kwa mmvemle ikolia mdiki mfuko kwa kwavo kwanza auwie na nyuma kwanza ambili ni kijana ngi kundi yaalika nkolekola shiktovo kame kola kona ngeisha hata basi besa yenye ijale ye kamanusu ngabanya viilia kalia kidoko keenda yetere rafiki heri kakolha minyana asingeta rafiki na kunuati yami meka maakiba kijana ulaakamaki basi ngete rafki eta akiba maendelonya besha fubaya kwasabu nyeshe gamunde mfere sukasha kwamvua kwa ali koko wikia yena yole akangoze eninga ngaka besa kola nyama mehemba kwa msero honge tata nakii ukeuyo kunuati tunesengeta mfukoni kwakwa bora kikia kundi kando fulani hukuri mafuta nyatu bekolia nyiukundi kamia maleno nyie kolia lakini. Ulokulo metumia rafo bora ye kulia undufo ni tamke himba hemba nilo nnelima haubabareni neyamba mfunizo konya mndishwa ehh ali mdishwa vo nifolu mdishwale mweulu mjenga mazingira fo namfyele niulolia mndova shauri ndokirne ini mwana akseluo sala wonika kwa mdu mama shaana ngahemba atulie kaakolia besa ya yaiheshimu aikame aifanye maendelo akwe na kola kawe hata mama kambeza ningaine beza ya kila ijuma aiya lazima mama tataibwa lole mwana sio wakola akehiu nyamngena asilete mwenzake neeiria ku anemhemba besenie ni mninga ushauri kuna fanyia kuti ukule besa na mwana ulaka vo ta ushauri wa mama lazima nifanikiwa mhh lakini akafanya ushauru wa dunia afanikiwe.